Para se me u martue, është jetike me di se partneri dëshiron me pasë fëmijë edhe si planifikon me marrë pjesë në gjella familjare. Është edhé e kapirtur të diskutirënj për pritshmëritë lidhur me punën edhe mënyrën e jetesës.